जवन जोवपाक एक लिमिट अस्त। खाइचय गाजल समज ओवर प्रमाणां जाली जल्यार तेंचो वहीत परिणा सुधां आमकां भोवपाक लागत जने करून आमी जवन सुधां जतना लिमिटें जोवंग जाया। भायला जोवनान खूप तेल ब अस्तां मनां तेतुं आमचा कलेस्ट्रोल वसदता आनी हार्ट अटॅक जायपाची ब शक्त्या जाता। खूप तेलकात भायला जवन जेइलोव कायतां जीवाक माल अस्तां खूप आनी खूप वाईत परिणां जाता तेतुं आमचा अचानक वजन वाढता, केस गलांग लागतात, आनी मतरपण सुधां बेगिना येता।